Tarihi lesdi mai kanjum on nastugo inca ha lesdi mai. nastugo inca lesdi mai, wati lesdi mai hebi jahangal yeso masin. be do de'iti chaka mabbe be do lorni hakkilo dow beddugo risku lesdi mabbe hedi laabi duddum.